I compleanni a sun gia tropi, l'avrìu gnanca vöia dë festegelu, però venta felu e alura lu festegiuma ën famìa cun le mie fie e i nëvud e pöi a volte a i ariva anche d'auti amis për cui ël grup a s'alarga davanti a 'na turta e a ün bun café